غدي نختار ضعف المال، حيت إلا كان عندي فلوس كتر، غدي نعيش حياة مريحة بلا ضغوط مادية. الفلوس كتقدر تعطيك/ تعطيني الحرية باش نحقق الأحلام ديالي بسرعة، ونوصل لأهداف ديالي بلا ما نبقى نخاف من العراقيل لكتكون مادية، وغادي نقدر نعيش تجارب لجديدة و زوينة ولأنا دابا متلا منقدرش نديرهم بحكم الإمكانيات المادية